عدت <hesitation> الى ما هو ماضي أول وظيفة توظفتها كانت تلك الوظيفة هي عبارة عن موظف إستقبال في مشفى، ثم بعد ذلك تنقلت في العمل من مكان إلى أخر وكنت استمتع بها جيدا جدا.